Bos or ki lëꞌná uyowsa pasta uguxkwaꞌná uyunn- ná frit, ulox uyaku frit usabná uyap lad pchoꞌx lëdu uyeloga uyap ganeꞌc̲h̲ ic̲h̲ë guꞌn nak <noise> zëd nak, midzang midzang ngid ki xiu lo pasta y snup ptie, gunusa xguná lo gunu c̲h̲ixkwaꞌná o nap lëꞌná c̲h̲ixkwaꞌga nis ngow xki lëꞌkga ptie lëꞌkga xguná lo knu, <noise> o diꞌltsa ukwaꞌn c̲h̲ixkwaꞌsaná xki o nap lëꞌná c̲h̲owga ti giat sdzë zëd las xkisa o nup x̱oꞌbgiꞌn gunusa <noise> sdzaꞌl giat c̲h̲owná. <noise>